Nyɔmɔ soolu bɛ ŋ boɔ. Lɔŋdɔ, fɛla, sakpa, nanii, soolu. Nyɔmɔ soolu bɛ ŋ booɔ. mɛ anu ke wakɛ koai kundiɛ ma, and anu yɛ ŋ ke wakɛ koai kundiɛ ma. And anui na wa kɛ ŋ tiina. Ŋ pɛ mɛ ta wa kɛ anu tiina. Ndiamɔjaa and nyɔmɔjaa, a bɛ bɛna mu tɛ. Joŋga be mu tɛ. Wasuu be mu tɛ. Mu bɛ nyɔmɔjaa lɔ bɛna. Mua mu nyɔnu lia bɛna. And mu be ta koa mande aa mu nyɔnu ba. Bɛma ya tae koa mande aa mu nyɔnu ba, a wai na joyaja la. So ndiamɔjaa mu bɛ mu tɛ, aa mɛ nu. Ndiamɔjaa bɛna. Mu be zawii koai kɛ mu nyɔnu ye. Ya ii bɔɛ fɛe a bɛ tɔ muɔ, ii pɛ ii yɛ ii wanga kɛ tɔ bi lɔ. Ii bɔɛ a ii ke ɔɔ ii nyɔmɔɛ aa ii ke, alɔ na ŋ tiina, hiŋi kia bɛ ii taa ba, ta nu. Nyɔmɔ jaa bi wa bɛ mu tɛ. Kɛ ii be ya fɔ kɛ ii nyɔmɔɛ mɛ nu, kɛ tɔ a nae mɔɛ ja, ii be taa ba. Kpele! Nyɔmɔja ma nu. Kɛ mui koai wakɛ koai kundu ma, and anu yɛ ŋ ke wakɛ koai kundu ma. Mɛ anu ke koai kundu ma. Mui na wakɛ mu nyɔnu ba mui koai bɛna. So nyɔmɔjaa bɛ mɛ nu mu bɛ aa jiana mu nyɔnua. Kɛ hiŋi mu ma nyɔmɔjaa bi gbi jia mu nyɔnua, ndiamɔja be tia mu tɛ kɛ joyajaa na, and joyajaamu, mu ma wo aa la wojaa lɔ ɔɔ nyɔmɔjaa lɔ.